<hesitation> inze niimbukhi supuhi mbukhaa sakumi na mbili niinusu. Masa kenako nombe vusafi halwanyi, ndikule mulyango kwanje kwa viashara. ndane khukulitsa ni kali mavereaka ni kavere kakonimu ndange khukulitsa, ndakhakulitsa nda khamala niitukha saa mbili nzi khulera kandi muyalaomo anditse ngulitse mavere kenaka khutukha saa tano saa sita mbe mali. nishili khutsia khulera mavere vambe ichai shikombe ngwikhu. andule nzi khulera mavere muyala. Ndakhachelera hangulitse kaambetsa kaambetsa ndaakhaleraaka, a ndulie. khutukha saa sapa. niinjapa ikasi yanje ya viashara khukulitsakhu shindu shilala vviri, vaka. As anzia vambikhile lanji yanje yaho andi. Ndakhalya lanji a ngalukhe khukasi yanje khukola viashara vyanje kalaha kalaha niitukha saa mocha. valombe shikhulia, vuli vushuma niili sapa nishili shina. valere khumesa aa ndumikhile. Ninzia khutukha mushindu masa ka saa tatu. aa funge viashara vyanje aa nzi khuhulukha. Ndakhahulukha aa ndumbure isapu khandi mukamba shina shindi shyakholakhu ambenze ndakhamanya ishi ni nundi mukamba ndenyi kholekhuishi, amanye vas ndukhire khuishi. Ambenza nishina shyambetsa ndakhanyolakhu. ikasi yene ili na hasara noho ili na ifaita. Anyola <hesitation> ah, viashara ni kawaita, unyole ikoritse. Nunu ninyoli mukamba manya ndakoritsa nomba ningoritse nundi mukamba ndanyola. Shikhutsaa mwoyo shichira ngoritse noho nyoli tawe, shya nyasaye avetsaa naambele nashyo shyanje shiti shya khurumikhira, na ndakhashinyola ndio ifaita yene mbukulaa mbikha, unyola mundu yakhambora mbele na khandu yaha ndenyaa khukulitsa. Ndakanyolamu khuli tsielefu kumi ambora munduoyo shindu shienisho wenyelekhu shilinji tsianga. Ambola ndi na malova kanje yaha ndenya tsielefu themanini. A mbola khuhandike nive hasi niva ulavichira khuhetsekhu tsiranu noho kumi ninjerusira yaha kalaha kalaha ni sawa. A munduoyo yiiyama, a khuhandika naye agreement yanje naye khuvola ndi ahuchilile <hesitation> nikhola ruashara rwanjeuru kitoko ninyola khu shiti nimuha. A unyola khuhulitsane naye khuli sawa. Lwanyolakhu silinji tsivili musyuvila naye aritsikanga shichira yamanya kholaa kasi shina.